Haako kumbi, haako nyebbe be haako yaalo. Haakoji on je be defata ha lesdi fere-fere ngam himbe nyama. Bedo defa haakoji mai on ha chi'e ko ha babal nyamugo nyamdu ngam himbe soda hauta dum be marori ko butaali be nyama be nana beldum hunduko mabbe. haako mai be do defa dum be kaute jamanu ngam u'ra, vela den bo ta vonna. bedo wata kusel be liddi ha nder mai ngam beddina dum velugo.